Rô fomban-drazan̈a boka soeda ndraiky zen̈y. Koa fa andra ny premiera may zen̈y rô! Man̈ano alin̈y valo-polo disy zen̈y. Defananovana io zen̈y, mann̈ano môtrô zen̈y. I môtrô io zen̈y môtrô ny afalian̈a boka soeda ao. Fôtony volan̈y ndrô zen̈y fa manala ratsy ndraiky i- raha jiàby izy ren̈y. Fa amziô ty ndraiky iren̈y manjary hoe a- fiaviany andra tsara